ראדי נכתאר יכון מעאיא מאלקום אקס חית הו כאן ואחד לרג׳ל קוי פאלאפכּאר דיאלו בקצ׳ץ חיאת מולהמה פאןנד׳אל מן אג׳ל חוקוק אלאנסאן ואלעדאלה, בעית נסמע מנו מבאשׁרה עלא אלתחדיאת אללי ואג׳הא וכיפאש קדר יכון אה כיפאש קדר יג׳יר אלאפכּאר דיאל אלנאס אה בזאף, אלחוואר מעאה ראדי יכון׳ ע׳ני ומפיד וראדי נתעלם בזאף מן אלתג׳ארב דיאלו.